<hesitation> Alohany an̈amadihan̈a olo araiky, lerany avadian̈a olo araiky zen̈y <noise> raha ten̈a ny tokony hay zen̈y momba i olo io ao, toetrinany bòka iô fombafomba fa nahazatra izy taloha tan̈y zen̈y aviô aminjay zen̈y mombamomba fianakavian̈an-drô koa.